Tjee ba ke sine ba pero yaa la utijiu thji ba la thao guyaa la xi ti tjiu ba chee ba thi tetuba che jee ba ti thetuba chejee ba pa tsji tsee ba yaa dethi ti tie nthaa la yaa sathiba la ti tuñaoba la nda neba nchi nchon neo ba ncha ixin kjiin tsunsa ngani nthaa ii detjii ti thii uch'ii datjii xa tethaa yaa la ya ti yaa ti xrangaa nthaa la ya negua ba yaa luthee ka nda xithekaan nda jee ba la yaa ti xranga jeo tii jia ku jee utila tjaganga uxila yaa ti xranga la ti yaa ti bixranga la ixin tio bayaa cha ndesta la yoo yaa titsjio jeo darka jeo nda darika inda yaa neje ba asi naa <noise> yaa ndangayee la xa la ndatsingi ntha tsje para dayaa te xi ti chi sachee tala sayaa xa nechee xa la ti chinga para tathoan ya la jia ndatikjeba jia ntha nuna justu nane para negua noma jee ba para xra nchee ba la de ti cha bee ji yaa tji xan tsjee la de guch'i la tetha la thii chii na yaa neeba yaa xree ba deporsi jea thi yaa unchee ba ngui ya seen ba <hesitation> nunthe xama la kuyaa la thi chajuee ba para tathee ba ti neba.